ʻⵍⵡ ⴼooⵜⴱⴰⵍⵍpⵍⴰⵢⴻⵔ ⵎⵡoⵙ ʰⴰⴽⴰ ʰⴻⵜ ⵄⴼɨⵍ ⵄⴰⵣⴷⵄ ⵄⵓⵏ ⵉⵍⵎⴰⵡⴰⴱⴰⵏ ⵄⵉ-ⴷⵉⴱⵉⵏ ⵄⵔⴻⵜ ⵄⴰⵏ ⵄⵉⵎⵉⵙ ⵄⵉⴰⵣⴷⴰ ⵄⴻⵜ ⵄⵉ-ⴷⴻⵡⵉ ⵄⵊⵄⴰⵏ ⵄⵔⴰⵏⵜⴰⵏ ⵄⵔⴻⵜ ⵄⴰⵣⴷⵄ ⵄⴰⵏ ⵄⵅʜʚʀⵍ ⵇⵄⴰⵏ ⵄⵔⴻⵜ ⵄⵉⵍⵣⴰⴰⴷⴰⵏ ⵄⵀɨⵍ ⵄⵍⵄ ⵄⴻ ⵄⴻ ⵄⵉ ⵄⵉⵇⵄⴰ ⵄⴷⵄ ⵄⵎⵡʀⴰⵜⵄ ⵄⴰⵏ ⵄⵉⵄⴰⵏ ⵄⴰⵙⴷⵄ ⵄⵉ-ⵄⵄ ⵄ ⵄⵄ.